نزم المناطق التاريخية وندور بيهم في الأحياء وفي هيكه الزنق وفي البلايس يبدأوا هم عاد يحبوا الأسواق التقليدية ونزم زيادة المتاحف والمعارض الفنية وزادة نزم الحدائق العامة.